Dolo tete tete dong pung bahasa bagini, "ana, makanan itu walaupun sederhana yang penting katong rasa sanang, deng katong rasa nikmat akang." Makanang yang dong jaga kasi par katong makang, itu makanang sagu deng ikang. Kaya katong rasa akang kaya kamaring beta makang, makang ikang deng sagu, deng tamba colo-colo, weh, akang paleng enak. Kalo makang sama-sama deng keluarga, wi, tamba tamang, akang paleng enak. Baru dudu carita deng tanta dong baparang di kabong, pokonya seng bisa katong bayangkan akang kaya katong makan di tampa-tampa yang utang bagitu. Tapi dengan makanang sederhana itu katong bisa bacarita yang katong bilang yang jarang katong baku dapa. Tapi dengan dulang kacil itu saja katong bisa carita hal-hal yang katong bilang seng pernah katong ungkapkan akang, katong ungkapkan akang. Dari katong punya susah dimana, katong kaya Rasa sakit hati deng apa, katong bisa carita akang di dulang situ. Padahal katong cuma sediakan ikang deng sagu salempeng deng colo-colo saja. Katong bisa carita katong pung hidop di rantau bagemana. Katong punya tahang lapar, brapa hari baru katong makang, tapi ya katong mo carita deng orang tatua-tatua katong mau bilang pasang kaya katong mau kirim bilang bapa e katong ini su lapar, katong tahang lapar, katong seng bilang ini, pas katong pulang kampung, katong makang, katong sediakan ikang deng sagu deng colo-colo saja katong dudu sama-sama baru katong carita katong pung kisah-kisah yang katong tahang lapar di ambon, padahal lia akang di kampung tinggal masu di dapur saja lia akang lai akang su di atas meja, di dulang. Cuma kal di ambon kaya kaya katong di tanah rantau. Wi, jang kan akang pung salempeng, akang pung ampas sa katong seng dapa lia akang. Itulah katong bilang biar makanan la akang sederhana, tapi pas katong makang akang pung nikmat, dengan akang punya carita-carita yang akang biking katong tamba baku sayang, baku jaga. Mungkin orang tatua-tatua dong bilang jua, makanang itu biar sederhana yang penting katong makang sama-sama, katong nikmati akang.